Ie, tena zava-dehibe ho an'ny tanora ny mianatra eny amin'ny oniversite na ataontsika hoe anjerimanontolo satria an, any no ahitany fiainana mivelatra kokoa, mampivelatra ny sainy an sy ahafahany mifantoka amin'ny lohahevitra tena tiany ianarana. Tany amin'ny ambaratonga ambany manko an, mbola mitambatra be ny ny lohahevitra ianarana. Fa rehefa any amin'ny oniversite izy an, dia manomboka efa mifantoka amina lohahevitra iray manokana mahaliana azy sy afaka alalininy, dia iny ay eo no manampy azy mahita ny asa mifandraika amin'izay fahaizany izay.